اذا كان فيني اختار بين امتلاك مكتبه شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة او معرض فني شخصي يضم جميع اللوحات اللي رسمت كنت بختار المكتبة الشخصية الكتب مليانة علم وافكار وتجارب واجدر اتعلم منها اشياء لا حصر لها كل كتاب يفتح لي باب جديد للمعرفة سواء كان في الادب او التاريخ او الفلسفة او حتى العلوم وجود مكتبة مثل هذي يعطيني فرصة أعيش.